ډوهل د دودیزې موسیقي یوه اله ده چي غږ د پوستکي د رپېدو له لارې تولیدیږي. ډوهل دوه خواوې لري او هره خوا یې جلا غږ لري. په ډول وهلو کې دوه لرګي کارول کېږي. کله چي لرګی د ډوهل په پوستکي ووهل سي، پوستکی غږ تولېدوي او دا لړزه یا وهل د غږ د څپو لامل کېږي. د ډول غږ د پوستکي د سختوالي، د کاسې د اندازې او د وهلو په قوت پورې اړه لري.